जेलीफिश अपनी बचाव खातिर कई अनूठे तरीके अपना होते हैं। जो उन्हें शिकारी से बचाते हैं मर्द करता है। डंक मन्ने वाली को चिकन फिश के तवरन पर लाखों छोटे डंक मारने वाले कोस्पान होते हैं। जिनको नेमाटोसिस्ट कहते हैं। जब कोई शिकारी जेलीफिश के पास आवत है। उसका तोरेंट सकरी हो जाता है और जहर छोड़ता है। जहर शिकारी को चोट पहुंचा दिया बेहोश करेन खाते पर्याप्त है। जेलीफिश के शरीर पारदर्शी होते हैं। जो उन्हें पानी में छुपाए मदद करता है। वो अकसर पानी के रंग और रोशनी में घुल मिल जाते हैं। जो शिकारी को भ्रमित करते हैं।